Kumbukumbu yangu yakwanza kabisaa. Zamani tekwaa mtu kaitwa shule, basi due mkono ule upindishee uwongoke muthi utete nifikie henenda hoo waalikwe kunta shule. Lakini mimi sasa tashukuru, yazamani mpaka mkono uhokie uku ivi, neuite shule basi netikaseka walimu watuchekesha kweli. Mkono ukateta mji kusoma mpaka uwe- uyemkaya mpaka mkono huende hao njia ibue. Lakini hii sasa tashukuru wana waitekuya soma mitana.